won tun <hesitation> lilla athirtii saa agar, <hesitation> mawazo abbasuni, ama fikra abbasuni, ama akli abbasuni hintulini ishin dalansu kabdi ama gamachu fulani kabatet won fulani himmidasa, namnin woin hasira kabatet won sun dandee ak feden himmidasuu kwa sababu maan ennan dalansu sunif midassa, namninen woin gamachu kabatet wonsun midasa onit issan kubaltet akanan dansa lilla cholumt ishian.